<noise> Laha izay gny misy da lasa mitsimbadiky gny fiaignan'ny fiaraha-mony. <noise> Gny gn mpifoky rongony izay da lasa hi-hampivavaky ka. Gny masera izay hanja lasa hanao makorely ka. Gny Pasitera zay hanjary Jiolahimboto. <noise> Lasa manjaka gny tsy fitoviza, lasa manao raha fahantany aby gn' olo.